أكيد أنو كيف نبدا أنا يعني طرف في موضوع وإلا في حاجة اا انا يعني ونلمس فيها الحاجة كو شايفة هي حاجة حقيقية يعني وانا نعمل فيها من كيفاش انا حسب مبادئى أنا حسب تصرفتي أنا حسب كيفاش أنا تربيت كيفاش عشت، شنيا عاداتى شنيا إعتقاداتى شنيا كذا شنيا أنا حكمى على الأمور هذاكا الكلوا يخليني نقول وإني أنا في حاجة حقيقية مش مو حاكيت.